धन्यवाद। आपके बहुत-बहुत शुक्रिया हम्मे ई जिंदगी दिहले खातिर। काहे से कि हम <hesitation> आपे पे एकदम निर्भर रहली, लेकिन आप हम्मे आत्मनिर्भर बनावे के पूरा कोशिश कईली। ओकरे खातिर आपके बहुत-बहुत धन्यवाद। आदमी जब आत्मनिर्भर हो जाला तब्बे ओकर जिंदगी सही पटरी पे चले लागेला और ओकरे खातिर दुसरे पर निर्भरता के हटावल सबसे पहिला काम होला। एह नाते कउनो भी आदमी के अपने उप्पर केहू के निर्भर नहीं होखे देवे के चाही और ओह निर्भरता के हटावे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। <hesitation> एहसे हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ब और बहुत सफल हो जब।